Tak am <hesitation> diboho, am diboho esan hoa maun ni rawaya maun, am hana am hana <hesitation> am tebu ni ra kalabana maun am ese am lai <hesitation> am ote hoe meun am ruk, am esela fole enli yamam. Am utenek am utenek <hesitation> am ese am lau am luk leu, am luk hoe meun, am ese ni amra ufaya, am aka laira, amai loloho. Am huna esan <hesitation> ra hana maun, am <hesitation> huna loi ra aya maun, am lolohok am tuleu fala waya maun, am una <hesitation> ila maun, am hana, am es am loto oto ra memela maun, robibit na maun, am esa la foli em laut tomra efemeun, lotom rau faya, am raif naini siaka laira, am hute am ilolok, am hute barara kala tamana, ama abalia, am mam mama lamra esese, eiloama inoka mahana layamra waya maun yamra tifa maun, am abalia yaka ambilyan tatu lohok leu lok barara tifa mai ta hana iloa maun am yaka he.